Niisama um Kanada kultuuriga, et misasi tuu Kanada kultuur um? Jälki, valgidõ inemiisi kultuur um, noh, mis tä sis um? Nigu Euruupa vai määntsegi tõisi valgidõ inemiisi maa kultuur. A lisas ummaq peris tävveste tõistsugudsõq kultuuriq sääl põlitsil rahvil, indiaani rahvil ja põh'a puul viil naidõ Ijämere rahvil.